сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл қырық сегізінші эпизод
бүгін біз аса да қымбатты абай атамыздың қара сөздерін бірге оқимыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
тамаша жыл подкастына тағы да қош келдіңіздер
бүгін мені тыңдаймын деп шешкеніңізге үлкен рахмет
егер де алғашқы рет тыңдап отырсаңыз бұл өте ерекше жағдай
мені тыңдап көруді шешкеніңізге үлкен рахмет айтқым келеді
ал бұрыннан бері тыңдап жүргендеріңіздің әрқайсыларыңыз алтынсыздар
бүгін біздің подкастымыз ерекше болмақ
себебі бұл подкаст менің авторлық еңбегім болмайды
себебі біз сонау жылдарға екі жүз жылға артқа қайтамыз
жоқ екі жүз емес жүз жылға
жүз жылға артқа қайтамыз да абай атамыздың қара сөздерінен біраз нәр алып көрейік
ііі әрине мен абайдың қырық бес сөзін осы жерде оқи алмаймын
бүгін бұйырса тек үшеу немесе төртеуін оқып үлгереміз үлгергенімізше
және ортасында абайдың қара сөздері толықтай қазақ тілінде емес
иә ол жерде араб парсы тілдерінен енген сөздер де бар
дәл қазір мен қазақшаға ағылшыншаны немесе орысшаны қосып сөйлеген сияқты абай да сол кездегі сол сипаттағы ііі оқиғаларға сәйкес өзінің сөзінің барысында тек қана қазақша сөздер қолданбайды
әрине сәл пәл ол жері қиындық туғызады
алайда жалпы мағынасын түсіне отырып ммм біраз болсын рухани байимыз деп үміттенемін
ал кеттік
жиырма үшінші сөз
біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш бір жұбаныш дегендер бар
оның қуанышы елде бір жаманды тауып я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады
айтады құдай пәленшеден сақтасын о да адаммын деп жүр ғой оның қасында біз сәулелі кісінің бірі емеспіз бе оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп
оған құдай тағала айтып па пәленшеден тәуір болсаң болады деп
я білгендер айтып па әйтеуір өзіңнен наданшылығы асқан я жаманшылығы асқан кісі табылса сен жаманға қосылмайсың деп
жаманға салысып жақсы бола ма
жақсыға салысып жақсы болады дағы
жүз ат бәйгеге қосылса мен бәйге алдым деген сөз болса алдыңда неше ат бар деп сұрар
артыңда неше ат бар еді деп сұрағанның несі сөз
мен бес аттан он аттан ілгері едім дегеннің несі қуаныш
енді жұбанышы жалғыз біз бе елдің бәрі сүйтіп жүр ғой көппен көрген ұлы той көппен бірге болсақ болады да деген сөзді жұбаныш қылады
оған құдай тағала айтып па көптен қалмасаң болады деп
көпке қаһарым жүрмейді деп
көпке тұзағым жетпейді деп пе
ғылым көпке келіп пе
біреуден тарап па
хикмет көптен тарай ма
бірден тарай ма
көпке қорлық жүрмейді ме
бір үйдің іші түгел ауырса жеңіл тие ме
жер білмеген көп адам адасып жүрсе бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ па екен
көп кісі жолаушының бәрінің аты арығаны жақсы ма
жоқ жармысы арыса жармысының күйлісі жақсы ма
жұт келсе елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма
жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма
осы көп ақымақтың бір ақымаққа несі жұбаныш
тұқымымызбен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе
көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе
ендеше көбіңнен қалма сен де аузыңды сасыта бер деп пе
отыз бірінші сөз
естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар
әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек
екінші сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек көңілденіп тұшынып ынтамен ұғу керек
үшінші сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңілге бекіту керек
төртінші ой кеселі нәрселерден қашық болу керек
егер кез болып қалса салынбау керек
ой кеселдері уайымсыз салғырттық ойыншы күлкішілдік я бір қайғыға салыну я бір нәрсеге құмарлық пайда болу
бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер
сонымен бүгінге болды
бүгін біз абайдың үш қара сөзін талдадық
өздеріңіз көргендей негізгі екі алдынғы екі қара сөз ол жалпы қазақшылыққа қазақ халқына байланысты болды
және үшіншісі білімге үйренуге байланысты
і алғашқы екі сөзді беруімнің себептерінің бірі өкінішке орай қаншама жылдар ғасыр өтсе де бәрібір осы қасиеттер қоғамымызда кейде орын алып жатады
және орын алып жатқан кезде әрине біраз болса да көңілді түсіреді
і сондықтан бұны тағы бір еске салуымның себебі бір бірімізді абайдың өзі айтпақшы біріңді қазақ бірің дос болып бір бірімізді қолдап қорғап ары қарай бір бірімізді жақсы істерге ұлы істерге ынталандыратындай адамдар болуымызға шын жүректен тілектеспін
және де сондай қоғамда өмір сүруді армандаймын
және ондай қоғамда сүру және ондай қоғамды құру әрқайсымыздың қолымызда екендігін ұмытпайық
және соңғы үшінші сөзі мен оны жай бере салдым десем де болады
өйткені алғашқы екеуі біраз мотивацияны түсіріп неге олай деп ойды тудырса ал үшіншісі жай ғана бейтарап ой
яғни жалпы түсінуді кез келген ммм берілген ақпаратты қалайынан миға қондыру керек
соның абайдың принципі және бұл принцип маған ұнады
өйткені ол бірнеше і методиканы өзінің ішінде қамтиды
егер қызықты болса қайтадан тыңдап көріңіз
ііі өте қызық метод деп ойлаймын
сонымен бүгінгі мені тыңдағаныңызға көп көп рахмет
келесі кездескенше сау болыңыздар
егер де тамаша жыл дың подкастын вконтакте тыңдап отырсаңыз дәл осы қазіргі сәтте телефоныңыздан плеймаркет немесе апсторға барып подкаст қосымшасын көшіріп оның ішінен тамаша жыл ды тауып сол жерден күнде тыңдап жүргеніңіз абзалырақ деп ойлаймын
және де і мен күнде айтатынымдай вконтакте фейсбук инстаграм желілерінде тамаша жыл атымен тіркелгенміз
сол жерге мені қосылып күнделікті біздің подкасттарымыз туралы жаңалықтарды тыңдап отыруыңызды ұсынамын
және де өткен аптадан бастап біздің барлық әлеуметтік желідегі беттеріміз өзгерді
енді олар жай ғана подкаст шықты деген ақпарат емес сәл пәл пайдалы кейде қызықты кейде күлкілі і ақпараттарды қамтитын болады
сондықтан сіздерге қызықты болады деп үміттенемін
тыңдағаныңызға рахмет
жығылып құлап жатсаң да
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла арманыңа